In dunya wala fa kikka tagnimu, wala fa kikka tagnimu, in dunya hikma terkon firgi, sabor trekon firgin, jubba irin nanae maleka balnga malek ibichon log irin dumek, iron ibichon log dumimankan in dunya jugra.